Odu aba-ã du tani kûloli babirîe budi daaru, kûloli-ĩ muro abi gali, abi anna gibaa ŋgoa ni, anna gibaa ni, anna dizia ni, kûloli babîe, kûloli-ĩ du dubana guniĩ yoo kûloli-ĩ muro čûsu, mîzik čûsu yida, kûloli-ĩ muro anna mundu ni četu babiĩ, unda turonnu ni babiĩ yoo aũ turo ni kûloli Čubabi, <hesitation> aũ gudi-ĩ dubana ni guyini. Kûloli-ĩ šiĩ naîe ni čûsu, yoo zaluu ni suru. Kûloli-ĩ dubana guyindiã ôwonni adiba-ã budi dubana čendi, yoo ôroze na dubana yeĩ čîidi budi adiba budi dubana čendi, doba anna ni budi dubana čendi. Dubana-ã budi čûsa dubana kûlolia-ã koo yugondú, kûloli-ĩ ôwonni turonnu šiĩ nai, turonnu zalu njîdoo ni babiĩ. Kûloli-ĩ du dubana šiša guyindi, kûloli-ĩ ôwonni adiba-ã mannu čubapi, adiba anna doba kuna-ã mannu čubapi, anna-ã numi-ĩ du yiga čîkã, yiga kadadi-ĩ čîkã budi čubapi a, anna gona anna ôroze yidadã. Taa anna turonnu čîkã budi čubapi kûloli-ĩ, budi čidaku, kûloli-ĩ ôwonni muro wôku yugɔ, goni-ĩ hi ndeî ni babiĩ, yoo dohu laša nîšo ni babiĩ, yoo kôi dûski ndûgudoo ni kûloli babiĩ to koo, ôwonni lôko halagana-ã mundu̧ čabtundudo koo kûloli babîe čûsu, anna kuna-ã ôwonni numo turo di <hesitation> čabtundu ni doba yê čêne yê abi bui činaki, kûloli, čêne-ã ni kûloli čubapi, doba-ã ni su sûguni tûrri, ŋgo ôwonni wôku îmbi tohoo mannu abi činaki ni kûloli-ĩ du či. Kûloli-ĩ aba budi môhumo-ã turo, uũ čene-ã halagana-ã niĩ gona hunda guyundu tigandi, kûloli-ĩ. Kûloli-ĩ muro ndû di yibeyindi nuwo, tasu čoŋgi tasu čoŋgu ni tasu koro čoŋgu ni aši̧, ̧ aši gonii ni yibeyindi aã, aši ai ni kal, aši aii-ĩ di yibeyindi yoo guru ni aši ñêi di yibeyindi, kûloli-ĩ abi ŋgoo, gibi abi nûu gunú. Ŋgo dizia ndurã kûloli čubapi aã abi anna ndura ŋgoa-ã Tû du ni čubapi yoo kôe mundu du čubapi kôi yunu čabu čûwo gunna kûloli-ĩ čubapi mura mannu. Nû mbozoo aya kûloli-ĩ taroo mannu kînniĩ baburu nendiri čîidi nû kûloli-ĩ aya tarú, aya yugó čêne-ã halagana ŋgoa-ã kûloli čubabunó yugó, anna ŋgo giba-ã du, de kûloli čubabunó yugó. Odo kunu ŋila hunã tûdušu, yusu, tohoo muro kûloli čubabî, čubabî, čubabî odu kôi ŋila dîgidemno tohĩ hi kûloli-ĩ gali hiki. Kûloli-ĩ ôwonni aũ budi muguno koo anna du kawula du mannu čubi, to koo uũ. Gudi hunã ôwonni naŋara čubapi ŋgo, naŋara-ã muro anna mundu čubapi, aũ turonnu haki babuú, anna mundu čabtundu ni to koo di četu čubapi, adiba-ã ni dubana guyindi su sûguni tûrri. Kôi aũ yûo zodoo, budi čubapi ôwonni mbî tohoo ni čubapi. Ŋgo Tû a mbî tohoo naŋara turo. Dûgudal-ã čindĩ čubapi, Bordo gôru-ã tohoo, Zûgura abi-ĩ hi, čubapi. Mbî tohoo muro aũ yiga čîde yê du čîde yê anna Tûda-ã yê gunna čabtindĩ munum, lôko čabtundoo muro dûski tûgutu dûnogi tohoo muro dûski tînne hundɑ͂ gunna yugopu, dûnogi tohoo muro odu abi-ĩ bôdiyindi, dîgidal-ã a koo di čoŋgi, dôrgu, dôrgu, dô, dòrgu, dôdor, dôrgu dô gali di dubana guyindi, adiba-ã ni wûwurčindi, sûgini a tûrri, wûwurčindi, sûgini a tûrri, de duruwo, de budi čûsu dige aã. <noise> naŋara-ã zo čubapîe mannu gunú dige čabtundoo ai čîti, ña ni čiti, dûski su tûguti, to koo mannu yohidi. Čêne guru kubaa čoŋudo koo ndû čini: kûnugo, kûnugo, kûnugo, kûnugo, kûnugo, kunut, durdi-ĩ dîne-ã čî, durdi-ĩ dîne-ã čî to koo čini, aba budi čûsa dige, aã to koo di abi-ĩ kemelčindi, <hesitation> abi naŋara-ã mannu abi gibi abi tudagaa ni aba ada čerda-ã turo ni abi budi čûsu.